Kamma minji wunduƙo gappa kama biriƙo wuji kan jettu diƙei kan lu ti wuji kamma ton aam rei aami ma wulina kam batton gappa ri yei kan middo yei, kan washina ma la shongo kan barina kama baruƙo kan yan kan li pidan kama leeƙo kan jette yalammi kama batun ye ɗikke kan jettu arum kan karu ti yalami ka juro ji ki yalami kama juro ji yalammi kan jettu anjita kama janna anjita ka yakina kama yakuƙo kan hadu kan arun ii kan shurƙo jiki, kama shurƙo jiki ma shurƙo kan batto am ti ƙwi kama battuƙo aamin kam shattu ma maggi kamma shọn i kamma dishi wei kan batton kamma batuƙo ka lun aami daidai yanda shiri shaddu gappai aami magaryu dagam magaryu dagam makaryu lakidiu kuma kama batuƙo kan yan kan shettu paali kan yamu gappai kamma yammu gappai kam viddo jiki kan li dok ro tiya mandi wey aammi ma wulina ka shadu shalla kan nabu aami shọn yiiƙo daidai kamma maggi ma yun kan kan la pijin kui ma yiƙo kelƙo lokaci wa baton gappai kan patton gappai kan middo yei kan numo foƙƙi kan lun wushi, wushi ma yiwo mayiwo kan wattu banna ammi ma raƙu jankaani kan nabu gappai, gappai nanƙo niyani, amm shir shiki mo ta yiwanni ta kara gappa, gappai niya gappai nina amima rayiwani maƙam nin am wushi kan la pecchon kui ammi mariyuwa ni pilang kan numofokki kan washan kijimoi mayiwo kan watu bana ammi ma janƙuƙo kan pidi kan battu wa ye man dan juwani. ka-Kokko shi mu wundiji gappa daƙam kamnin mandi shi wundani kan boƙroraro kamnin shi riyu fundani wani kijimo kam aam mun juuro yallam mun yisho anjitta mun juu in kare shi yishi jika anjitta minjire kan min ɗina bar gappa ya kuro kara iya baton shọn kara iya wunɗani we kuuro kama waɗɗuƙo gundani kan yasho anjitta kama yashoccon anjitta kan yun shọn re kan maggi kama yiƙon kan juweru lami kan aru Kan li mingire ka ɗugo baro. kamnin shi yiiji bilang shikan boƙraro minjire funduji funduji pan kijimoi amma mommo kan bokraro kara numo gappai wani kijimoi kan aam kan watu yu yu boƙrai kama pille ka boƙrai mo r kama pille ɓoƙrai ka warun ya vuni kara iya landani ka jira ƙo kara iya yu dun ya vuni bature man landereƙo ma landana ka watu barina re diƙƙae kan lui ti wuji ma wulina wulina aamima ranƙo shankani kan karun arun kamma maggi kamma shọn i kamma yalami kan batan ti ku kan mittina kama mitiƙo kan numa fokki ma wuluna ma wuluna wuluna ka watu nabi shọn yiiƙo shọn yi kamma maggi riƙowaye ma run kar iya patton mandi ma rekƙo kuma kan washina tiku wishi aammi ma shanduƙo yalami ambina wema ka patuƙo yui boƙra ƙo kan duri.